<hesitation> E fomba fikarakara gne e laoky avy an-dranomasy mba sy ho simba zany, da e sara zany raha vatan'e azo igny izy da hala gny tainy agnatiny ary, da sasagny madio sara izy, da na izy atapy, na izy karakaraina ahisy ame <hesitation> raha tokony sy hahasimba anazy, izay zany e fomba hitako fikarakarana isak- laoky avy andranomasy mba sy ho simba.